بحب أن أنا يجيلي في عيد ميلادي هدايا لأني بحب أشوف الناس بتفكر فيا ازاي او هي فاهمة دماغي او مثلا هما عارفين أنا نفسي في ايه ف هما مهتمين بيا ولا لا ان هما يجيبولي هدية احسن ما يدوني فلوس كده و يريحوا دماغهم يعني و مايفكروش بقا في الهدية